Ave, pos en estremeñu la orilla puei estal… que haga sol, que estea lloviosu, nieblina, cegajina, nubru, açuñau, que haga airi, trúbilas, que caiga piera, amus, granizu, i mos eschangi la cogecha, que caiga un nevazu güenu, que caiga una pelona güena, que haga flama, que haga rascu, qu'aiga seca, qu'aiga un huracán... enque essu paquí es ralu,...